اغرب حاجة مرة لجيت رسالة من شخص غريب يجول لي يعرفني من حلم حسيت بالقشعريرة وجتها جلت كيف يعرفني من الحلم؟! يعني حاجة غريب- غريبة واحد يجول لك انا شفتك بالحلم حاجة تحس- تحس بقشعريرة والخوف منا نجول هذا كيف عرفني من حلم فهل كنت فى الحلم يعني واضح ان صورتي هي نفسها؟!